Èè èè, maŋ nɛ̀ŋje mȧŋ zȧ mȧŋ yaȧ maŋ nɛ̀ŋjeo sùȧ, sèè mùŋ jè miìŋ maŋ kpuumȧŋ wɔŋ fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, wɔŋ fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ zȧ nȧŋ yaȧ, wèè maŋ yɛ̀mɛ̀e dìì tɛ̀ɛɛ e gbȧì fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ, ki sìɓȧȧ kuiɛ̀, ke sìɓȧȧ kuiɛ̀, kè siaŋ wèè e fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, mȧŋ nyiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ gbìlà ɓòù, mȧŋ nyiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyùnìȧŋ nɛ̀ŋje wèè wɔŋ gbȧì fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, maŋ kȧmè e nɛ̀ŋje ɓou mȧȧŋ ke die ɓou, è nyɛnɛŋ ɓɛìŋ wɔŋ fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wɔŋ gbaì, soo sèèùm woȧ mȧȧŋ wɔŋ fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wɔŋ gbaì maŋ nɛ̀ŋje mȧŋ miiŋ mùŋ kamȧŋ wèè maŋ jè wèè maŋ gbàì fɛɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ. <noise>